अगर आपते लगणूं कि आपा सरीरो ज्वो चि तापमान बण्यूं चि। जन जौर जन सि ऊंणूं। त एक थर्मामीटर ल्यूंण। तेते अपणिं जिब्ण्या मूणि रौखण और फिर मुख बंद कर द्योंण करीब एक मिनट तक। थर्मामीटर अपने आप ज्वो चि आपा सरीरो पूरू तापमान नापोलु अर बाद मां ते पर हल्कि सी बीप जन सि आवाज औलि। जब स्या बीप जन सि आवाज औलि, त ते थर्मामीटर ते भेर निकाल द्योंण। तेका बाद चेक कन, द्योखणं कि आपा सरीरो तापमान कथ्या चि व्हयूं।